Gny firesaky <hesitation> ampiasaiko amin'ny fianakaviako zao! Misy karazany roy e: laha amin'ny longon'ny valiko aho zao mampiasa safà merina, eo amin'ny telo-polo eoeo ny isan-dreo, de laha agnamiko amin'ny fianakaviako manokagny koà zô mampiasa safà sakalava, maheriheriny dimampolo eo ny isan'ny fianakaviako.